Chuhua chiñun' ni man nej sí kurij tuku luta ta si sí achij bin nej sij ni tuku sij kurij nej sij tuku nej sij, tuku sí achij tuku nej ba lij sani se niganj tuku nej sí achij luta mánj, ta riki 'ngo ki'ñanj hiaj ba 'ngo ki'ñanj 'hiaj nej ni ba 'ngo premion 'hiaj nej ni akín nej sij stukui' ni tuku nej sij áj.